Pus kiau nik lanu biu nik nmaay mas nis nejep es biu liebre porque kuando kamiang nmaau nip lajiañ porque mjau nis nejep y pus lame nuye rnu bakuap pero nomas kui nuye para ntseng mjau kajuach njuande lame kit xikiau mjau kit kit y mas ti nti porque nibiu bebu laju nejep ma riat ma latching para nejep y ji nip kaju nmau poreso mjau mjau nis nejep y nis lching para no kakiji y njuande nik mas nkiy ki nip nejep nis es bi bi bi npajal porque nibiu kuandu nis lanejep nip kaju kamiay y njuande mjau nis nejep para no lajañ juande nik mas nip laju nejep es bi nkjua bi nkjua ni nejep si nejep pero nip tsjau nis porque nip juañp biu mpibat ni bijiy xja y njuande bi nik nip lajuu nis nejep es bi tortuga biu gamu porque ru pus ki bakua mjau. Ki kiyat y lame rnu y garuy lame bakua y pus nip lajuu nejep nis porque njuande mjep biu kaeng mjau mjep njuande porque mjau ki mpi pero mjau ki nejep mjau ki spajep y poreso juay mjau pues ya y njuande bi nik nip tsjau nejep nis es biu gutsje porque nip tsjau nejep porque noma riat lakiuch y como nip laju nejep noma kuaju takuch juay muu kajiu kamiau porque juay laiaung y pero juay biu kaju kamiau poreso nip nejep nis porque nomas riat lakjux.